Ny mixeur dia raha karaha zinga izy hafaka hamotehana na hamotompotehina na hampifangaroana raha, ohatra hoe magnano jus le zava-pisotro zany de atao anatiny hampifangaroana tsara mba azahoana le tsirony le raha.